gott kvöld það gekk dálítið brösuglega að komast í loftið hérna með Kastljósið í kvöld við biðjum ykkur velvirðingar á því en við ætlum að snúa okkur að deilu sérgreinalækna við heilbrigðisráðherra hún er komin í algjöran hnút í gær opnaði taugalæknirinn Anna Björnsdóttir stofu þrátt fyrir að ráðuneytið hafi í vor synjað henni um aðild að rammasamningi við Sjúkratryggingar

þýðir að sjúklingarnir þurfa að greiða fullt gjald og Sjúkratryggingar

þátt í kostnaðinum forstjóri Sjúkratrygginga sagði í fréttum í gær að ákvörðun

Svandís komst ekki í þáttinn í kvöld en

Hanna Katrín Friðriksson þingflokksformaður Viðreisnar og fulltrúi í velferðarnefnd velkomin takk fyrir áður en við byrjum umræðuna hér þá langar mig til að rifja aðeins upp frétt fréttastofunnar frá því í gær heyrum aðeins af því það eru um eitt hundrað sjúklingar sem eru nú þegar búnir að fá tíma hjá mér næsta mánuðinn það

borgað úr eigin vasa nei mér hafa þegar borist tilvísanir fyrir öryrkja sem geta ekki þegið tíma hjá mér vegna kostnaðarins því miður þetta tekur mig afar sárt þegar þetta fer saman stjórnvöld hafa möguleika þar með á að veita þjónustuna bæði vegna þess að það er aðili tilbúinn til þess að veita hana og fjármunir eru til staðar þá komumst við að þessari niðurstöðu að þetta sé á skjön við lög og reglur já þarna var Steingrímur Ari hjá Sjúkratryggingum hann segir bara að þetta sé lögbrot hvað finnst þér Ólafur um það hvort það sé lögbrot að semja ekki við einhverja tiltekna lækna já það er náttúrulega skýrt í í heilbrigðislögum að ráðherra hefur heimild til

semja eða semja ekki við þá sem geta veitt einhverja tiltekna heilbrigðisþjónustu þannig að ég held að ég held að það liggur fyrir og hefur þegar í raun verið gerð skýrsla af hálfu landlæknisembættisins um taugalækningar og um þá þörf sem þar kann að vera

landlæknir leggur einmitt til að það verði gerð þarfagreining á því hvað við þurfum að kaupa mikla þjónustu

hvað ríkið þarf að kaupa mikla þjónustu hvernig þjónustunni er best fyrir komið og raunar er þar lögð mikil áhersla á einmitt að það sé byggt undir göngudeildarþjónustu enda þurfi teymisvinnu í langvinnum taugasjúkdómum eins og raunar öllum langvinnum sjúkdómum þannig að ég held að í rauninni

svolítið að missa af missa sjónar af markmiðunum ef við ætlum að festa okkur í það að það sé verið að fókusa á einhverja tiltekna

einstaklinga já en markmiðið er að sjúklingar fái þjónustu og það er langur biðlisti og löng bið eftir taugalækningum ég meina er það ekki aðalatriðið að sjúklingar fái þjónustu jú það er

segja Sjúkratryggingar ég meina er það ekki